انا في الوقت الحالي <hesitation> ماني ما نخدمش معنتها ما عنديش خدمة ما زلت <hesitation> طالب، بالنسبة للساعات في الأسبوع ندرس تقريبًا بين ثلاثين وخمسة وثلاثين ساعة، وبالنسبة لمتوسط عدد الإجازات، <hesitation> في العام تجم تقول أربع شهور يعني في العام نقرأ ثمانية شهور.